Ñaan ndihi tu mee ñaan mee yaa fruta yee ndioo tichi ñuun ye ndioo i cuehe yee name yee nda neme ujun juihi namee ujun ndehe namee ujun granada yee nde mee te yee nahan ñeñe namee ndeha chi ndioo vaha juihni ni ñian yee asi ñe maun te ndioo yoo cana mee cuiha namee manzana namee níspero ja cuihna yia jia nahna te ndioo ndehe yea yee vaha ca ñihin